نعم عن لعبتي المفضلة في الطفولة والتي كانت لعبة الليجو ،التي كنت أحب أن أقوم بلعبها مع أصدقائي ،وحيث كنا نبني مدن كاملة مع القصور ،والمباني، ولقد كنا نتنافس كثيرا وكنا في نهاية اللعب -ن-نتفاجأ بالنتائج المدهشة وما زلت أحتفظ بألعاب الليجو كرمز لتلك الأيام السعيدة والتي خلقت لنا ذكريات جميلة.